Wakak kohl misana al rak al titihin ep urai anuk onep deh onep mani. Ep mani ire tol nuh rakmoh? Mani i re laun rakmoh? Ningan to mani dit lavun sai gali lakan ep iaihi, ningan dit rre lavuan ting aneh lakan a pehu. Dit ningrere laun lakan ap pen, ol re kohl i tingan bon. Api ning dit lavan sai gali. Lakan ep iahi dit parai ep nuh sai gali lakan ep iahi. Api ning ol re i kamatan mani ning dit lavun sai gali lon buibui. Ep mani na de't lavun ting long piu, ningan dit akas, akas ep piu, ningan dit wok tok nuh nun dit lakan toh iahi liklik ting kamrisan malum, toh burun liklik or toh baran ting kamrisan malum larep dang. Dang a mani i parai ep baran sa lakan ep garas. Api a kiau saloh irak, i akas ap i parai ep baran api asus ting anlon. Api toh mani na sai kawas lon buibui toh nun anun dit- aning lakan toh iaihi tingin. Isen a balus api a tampas kereke <hesitation> kalaubek isen toh manin tintin dit ani si gali lakan toh iahi tintin. Dit re woki to nuh ning, ian tari rumut pas ring onep long. Api los pasi api stat purum kiomi mah, ep long ap ol re larsen ep long akak sen n ditoli. Iaborbor akak i sen ap anmur ma ki ausu an lakan, itoh mani tintinn na sai gali lakan toh buibui tintin. Ap ning saloh, toh mani main kai mani na dit borbor ting lakan ep piu- ia dang, mapup mapup itik a mani nai inan lik. Ep tampas kereke, isasarai baran nangan anun lakan ep piu. Ap i i asus saloh lakan ep piu. Toh kirai rop, toh iah kamis na ol sol long buibui liklik na ol lan kagai, ol reh lik dit lakan toh Ngas liklik dit tur. Na dit el malik reh ep barsan ap dit- ikai mani ning igat sen ep baran na dit wok lik toh nuh anun dit on. Dit kekep, dit tol akakisen larsen ep rumai sen kon laun. Dit el malik wok akak isen, ep gat bel inap kon kawas api kes sa lakan ep piu, beli kes leklek, ningan taem na ol inanbel o reh. Ol nuki nak a baran sa a kbuibui lisa ma belal imoso ah nuh oso ngasin i laun liksa ting onep lakman tostos sah. Na e't el roh pasi gong u an tostos ting an matan lar a ding ikes ning, i re tat usen ning ap bel el son kes- Ina ire u ning, u an murun api ki inan tar. Ep baran kon toloi, ol bas an kabulun tarsenol tun kabulun, ol inan gong u son mamais tar ol inan akakap ol pas ep molosim ap ol inanap ol pastat akak isenting na matan gau. Ining amani ninglaun ting lon piu ap ningan dit laun lakan toh iahi. Sai kawas lakan toh lon buibui tintin. Ningan ol longrai lik sa ep elneng bel ananga sa, ma disai se wot. Ining de't rere asus sai- kawas lakan toh' tan iahi toh nuh anun dit- i dat pasi to rakan iahi tintin onto iahi tintin onto lon diat, i toh iahi rarakai sen na diat dat pasi onto lon diat ep arat in isen ep ah. Ah tam ah baran sen na ep nisan ngisen irat kol. Ia tampas kereke na ikes lakan toh tan iahi tintin. Ne kel malik re ep baran na a ding na inap el toloi gau el malik sou sai pirim ap tuk pas onep irak larep a- i ap ining ep baran i re- ah- ining ep mani ning ol sarai, bel ol sarai tan lakman ma ol sarai sai kawas lon buibui. In ap nen to tan iahi tintin ap toh taem rop me't re inan kon sasarai itoh baran ning. Kon ep mangisngis ap me't lasan dit laun rak moh ap me't burun tat dit

Au na alaun ting lakman a burun apah tasim dit laun rak moh. Arehan kaisa kawas lon buibuk arere sol ap usrai usrai on kai mani dit lalaun ting on to lakman liklik lana lik gau. Momolin sen na dit laun rak moh. Larsa ep tarai dit laun, di tol dat, dat rak sa lar dit. Ol nos ap nol noisoi diat, ep mani dit laun larsa ep barsan, lar itik sapeh ngas op wei na dat laun on. Me't na ol re ap ol tirai, momolin, me't laun lar sen ning ap me't laun kiom main dit kai inang liklik numatol.

Ep mani i rere gat ep nuknuk akak na ding na ting na bel ma u inan toltol gau a mani i ken kon atete u ting nol ianau kagau. Usrai on i tik ep usai na ting na a mani ken kon atete ep barsaan kaitng on ep ngas na kaitng nel laun gau, i ep barsan a ding i loloe sai kawas lonbon ap i borbor numan ma lon ep wok ap bel ma i tasimon tar kauak ep wak ki bok rong ap i wok kon na sa i palas ot ap i ok kon re nak a ning ma on ning ep ap ki stat kon borbor palas i ngek belas tok barau ting nel mas iani suna el toloi rarakai i suna ki murak o i ok kon bor bor it ting lon ep wok i borbor lik ma ap ki long rai tar ap. Di ki tidir ep wok na di ki tidir ep wak ap na sa i rak el re i rakel nos a mani a dang ma i ning ki tidir lik ep wak na sa i re lar ning ap a dang ming i re ap i lili pas ma i mung it ma oni nos muii ati ap na sa i re ap matau i tong sen on ep kurkur lon bon na masi o balau ki sokes ki stat arkami ar kam ru tok arnangan lakan ep tarai onep rur kur lonbon na ki re on to baran liklik dit ki re kanak ep barsan i ning ma bel taga sama ma ning masik ep lakman ma ao di ki lili milan on ap di ki sing masi ap dit ki wot lakman sama. I a mani a re i baran akak kol i nangan kolep tarai ap a rak kol suri ding ep baran ap a rak kol su kai mani na laun an main dit wakak kol ap isa. <noise>